Raha fanatanjahantena izy ao zashy da maromaro ao koa ny haintegna ka satria tegna mba ma- mikatrika anazy avao koa, ny tegna na- naniko zay zeky za ny voalohany ao gne football-y, misy ao koa e basket ball, misy gne hand ball, e voley ball, misy e rugby, misy koa gne natation, ao gne golf, ao <hesitation> e tennis de table, misy e gymnastic, ao gne atletisama, ao gne petanque, ao avao koa gne beach soccer regny io ame e raha ame fasika io, <hesitation> da maromaro akoa zay ka da misy ny equidia fa ny fangiandreo anazy gne korsa soavaly.